Kokoratski. kokoratski a tua ken. ka hasini han. nonei ron hula sil lana tar ruei bante kateiena aman kahi teron katenena makumun ka tanen. u kahi nonei ron. los nenen tara kopinen. ba nonei te haskapa lane nen tara mats kalan ruei. te katenen a makumun ka tanen. hula hala nenen. hula ha pilpilenen bante katenen a makumun soho tanen. na makumun roro tanen. Kokoratski e atein kui peseiena makumun soho tanen. Bante hula las la neiena u kate ngueriu kahi. hula las haroho la nenen bete katenen a luman soho tanen. Ne puku lasi ats kate napin hatei negulia tara kokotatski te mar kui menena makumun ka tanen. makumun soho tanen te kanen tara poata tara langits na poata tara pitala